एक हजार पाचशे एक या वर्षान सफवद राजवंशान इरान। या देशाचा स्वतंत्र राज्य म्हणून पूणर्मिलन केला ज्येनि। शिया इस्लाम <hesitation> साम्राज्याचा। <hesitation> अधिकृत धर्म म्हणून स्थापित केला। या इस्लामच्या इतिहासान एक महत्त्वाचा। <hesitation> वळण इरान आनि एकदा आधीचि जागतिक शक्ती। म्हणून काम करू लागला विशेषत ऑट्टोमानच्या। साम्राज्याकडेन <hesitation> स्पर्धा करताना।